elalai sungulajire dooda, amatwezee niye dey janga deftere dute, dholewan awadana rungwa kati. Makati awadana tagumbu wa kati o'njie jengirda man nasdeh tehne nde na na farmandum. So tawain hudera awawan fragira. Kalan deveeti pat awawa awa awa awa awa awa awa awa awa awa awa didi. Jya janga ta deftere dea aidion. Deveeti foa janga deftere man. Tawana non fa la so saye.